<noise> Fegi <noise> Hinkin di Hau wo bay yaŋo kan iga nunawa iŋgey koyo no don ŋwayandi yaŋo do hara. Ni di hau dinga ŋwayandi wala nino gani kuray ni di kindo ba fitinino iga di i bay igay koyo no kan gani kulawan di igey ni di isi fitina kebe ni se. Amma din si i ŋwayandi ni si ni kulawan dey ni si ni haa ni si hii mate no iga te kani sasabandi di ban kan sani ŋwayandi a sani ha a sani hi. To iga ka ci ba hinkinmo ikulu afolonka no. Wo kul kan ni ga ŋwari dan ase niga no hari lallay bakan day dabba no aga nunawa day iga wo dabba no. Amma bankan ga ŋwayandi di ban kan si ŋwayandi ni di isini margu ka ne ikulu afollan dabba se. Amma ŋwayandi yaŋo iga ka ci day banbanco kan go bankan ga ŋwayandi da bankan si ŋwayandi ima fahimci da cewa wane ga ŋwayandi wane a sa ŋwayandi. To iga kabci ya din dole bankan niga ŋwayandi dibbankan si ŋwayandi isi ne ikulu ima te afollon To iga ka ci yaa din, dabba wo diday niga kulawan da to dole baday iga firgita no aga te nise dama <noise>